Jaeño ma se sepuere ake seis horas rupi ˂hesitation˃ ake ravia jare akueraye ndeimombe aji akuera ye ereiko yaiporuretava jaeko yake kavi vaera jeiretava jeiko ikavuñoi yake ocho horas jokoüi yaketa jayeko yakuera kavi guata.